Te'm tzyäjkyajpa jo'nyune nyido puro diferentedam nido tzyäjkyajpa y este tzyäjkyajpa kukyäsi, tzyäjkyajpa nasojmä, tzyäjkyajpa zacatiokäsi y nyäpujtyajpa este puro sacatillo, wa'k jete tzyäjkyaju nyo'se', entonce ya jenä este tzyäjkyaju'kap nyo'se tzyäjkyajpa gran tiyäk este mäjata'mpä', tzyäjkyajpa tzye'ta'mpä, entonce jenä este ya este tzyajkyajpa este pyoka' ya jenä unyajyajpa, ya jenä este vuelve este vu vu vuelve tzyäjkyajke'tati este este 'yuneta'p tejenä ampä'najyajpa, tejenä este ya jujtzyepi'kta'map nä manhpäyaju, nä manh mye'tzyaje este pasto tityap otra vez, ya tejenä este de nuevopopap tzyäjkyajte'ta nyo'se wa'ku tzyäjkyajpa diferenteta'p no'se, tzyäjkyajpa grande, tzyäjkyajpa kukyäsi, ntejuro mäja arbolkäsi, tzyäjkyajpa este ijtumä arbolito jejtzyetya'mpä, tzyäjkyajpa jejtzyetya'p nyo'se'une y jenä tzyajkyajpa pyoka' y jenä nä po'yajke'uti'p de nuevo y jenä este, no se jujtzye jamamkota ti'kajpa unyajyajpa pero jenä janu'syak abundatzäjkyajpa, y es todo.